Domoroo, baluo danmaŋ nteŋ, a ka jaatoo nafaa le, wo le ye a tinna niŋ moyeŋo be i maarii la. niŋ i ye <hesitation> maanoo domo tilibiloo, wuraaroo i se ňoo domo noo le a saamoo somondaa niŋ i ye, i ye moonoo ke daasoomoo ti. Luŋ doo miŋ be wo kaŋ i se cuuroo ke noo daasoomoo ti le. Aweki nonoo bi jee <hesitation> walla sukuroo bi jee, walla lio.,.